མེགི་ཁུལོ་གི་ཀོར་ན་སུབ༹་ཆེ་ན་དི། མེ་གུ་ཁུལོ་ཡ་ན་ཕི༹རེ་ཏྲུཅཀ་གི་ཀོར་ལོ། སུབ༹་ཆེ་ན་དི་དེ་གི་རེགང་རེགང། ནགཆ་གི་ཀིམ་ཡན་ཁན་ཆིཀ། མེ་སེན་དི་གེ་སེ་ལ་ཐེནཔོཨི་ཀབ་ཨཽ་དེ། དེ་མེ་གི་ཁོལོ་དི་ཧོན་དེ་གི་དེ་ཨོདི། ཆུ་ལུཀཏེ་གི་མེ་དེ་སཏོ་ཨིན། ཏཡ་མེ་གི་ཁུལོ་དི་ནམ་ར་ཨུན་རུང། ཐདི་ན་ར་དཏོཝ་བཡ་ཏཡ་ཀསི་ཁན་དི། མེ་ཕི༹ཀ་ན་དེ་ལམས་དེ་མེ་གི་ཁུལོ་དི་གུགོ། མེ་གི་ཁུལོ་དི་ཡ་ཟུང་གི་ཧོལ་ལོ་ཧོནདོ་བཡ། དེ་ལཡ་མེ་གི་ཁོལོ་ན་ཡུཀ་ཀབཀེན། ཡང་ན་ཨོདི་ལོ་ཀེཀེན་དིཆུ་ཐམ་ཆན་ཀཔོ། ཉེམ་ལཡ་ར་ཐམཆ་ལྷབ་ལྷབ་བོ་ཏེནས་ཨིན།